Mangso no kwbang jora tongna bagwi abono telkar jagao tondi. Telkar jagao tonna bagwi bono fridge o 4°C eba aboni sai kwbangma sal bagwui tonwui mano. Saltham salnui ni bisingo songwui chana nangnai haiya a mangso bo hamya ongwui thanai. Haiya khe bono nokbar kwrwi jaga eba nokbar kwrwi bango o tonwi ton di. Mangso no satungo fwranui kwran khe bo kwbangma sal ni bagwi tonwi mano. Haiya khe mangso mukhui swlamui khe bono kwbangma sal ni bagwi tonwi mano. Kisa sal ni bagwi tonina hinkhe bono sangwi bo tonwui mano. Saka o sajak jeba kaaisaa raida twi toni khe mangso no kwbangma sal ni bagwi tonwi mano.